أفظل أكون شابة بالغة، الحياة يعني كبر تعطيك تجارب هواي، وتخليني يعني أستمتع باللحظات بشكل مختلف، الطفولة طبعا حلوة ما إختلفنا، بس الشاب يعني يجدر يحجج أحلامه ويتعامل مع الحياة بشكل أفضل، وطريجة حتى تفكيرها خلاص يكون ناضج مو بطفل يعني شايف كل شي يعني وردي بالنسبة له.